تطوي الحوايج الكل، تحط المراول مع بعضهم والسراول مع بعضهم، و <hesitation> الشوميزات مع بعضهم، وتحط الكبار من اللوطا والصغار من الفوق، باش يجي- يجو كلهم فرد <hesitation> مستوي، ماتجيش وحده طالعه على ال-اللخرا، والصبابط وال- الشلايق تحطهم في ساشيات باش مايمسوش ال- الحوايج ويمسخوها، تحطهم الكل مع بعضهم في برد مستوى.